איך וואלט געוואלט לעבן דאפלט פון וואס א דאפלט צו לעבן מער ווי דאבל <hesitation> געלט וועגן, אבער נאר אויב מען ווערט נישט אלט און, אויב יעדער איינער לעבט די זעלבע לאנג, איך וואלט נישט געוואלט זיין די איינציגסטע אלטע מענטש און איך וואלט נישט געוואלט זיין אלט פאר אזוי לאנג